Tangalar yon tomonlaridagi niklar tarixan tangalarni chetlab kesib olishni qiyinlashtirish uchun yaratilgan. Hozirgi vaqtda ular dizayn va estetik maqsadda saqlanib qolgan, shuningdek, tanga haqiqiyligini aniqlashni osonlashtiradi.